Ya, managna fietsempo kara olo fô ka biby. Agnanovagna zegny izy ka fa hainy fogna fotoagna, izy ka fa tiaraka amina lahiny na tiaraka amina vavy avake agnanovagna izy managna fietsempo ka o, izy mahai, mahai tia zanany karaha ôlo tia zanany igny fo ka